اقضي وقت فراغي <hesitation> في القراءة، ممارسة الرياضة، وتعلم مهارات جديدة، مشاهدة الافلام والمسلسلات، التطوع، التأمل او اللغة، استكشاف الطبيعة، الكتابة، الطبخن او الخبز، التواصل مع الاخرين.